يمعود دتوكل بالله ، اشبيك انت، كوي انت من تسودا غاح تسود بوجك ، نصيحة يعني نصيحة من اخوك ، هو ما دام انت قيعد شغل ومتونس ماكو شي حتى لو ضغوطات واتالي ، يعني اكو كثيغ ناس بدون شغل عالاقل عندك شغل ومرتاح وماكو شي، واحنا معاك - فاتوكل بالله يمعود لا ته لا تهتم